e jun tawarsib'al rii' <hesitation> qaya' b'la' o qil b'la' che qas rajawxiik pi qachan wuxu' pi jun k'olb'al che <hesitation> rajawxiik qilan wuxu' rajawxiik qakojon rimal qas otz richaak kirb'anan wuxu' otz rib'antajiik kirbanan re qilan qamin kaan jujon taq chetaq qeen, wuxu' qamin kaan qak'uya' chipaam, wuxu' kamin kaan qawaay chipaam jun tawarsib'al rii' kirb'ant b'la' k'ax, xa' rimal la' che qas rajawxiik jun tawarsib'al rii', k'o chiran k'ot qeech wuxu' k'ot re <hesitation> k'ot re k'ot qaya' wii' kaan jun chek q'iij laaq't chek qatij jun jun laj qe qak'uya wuxu' jun naj qe qe tib'iliil che qab'an kaan che qas kirtz'onoj che qamin kaan pi jun tawarsib'al rii' <noise>